Kuako ikavi yandeve yaeki vaera mboviko yamaemboepitava jare mboviko cambio ñameetava jokiae guinoe yandeve jare yandepuere vi ñamae ñamaemee pipe <noise> yande anivaera yayembotavi ñameeyave <noise> cambio